Mnyama mkuu ambaye simuona nii itembo. Lukwaho nkekaa na mmaa akho ndingi uko kwaseka dangu. Basi i- i- itemboo newakomboka ao waita sehemu zao uko wainichiyako. Basi tutawaona sichi tamiuka teingia nyumbani tefikha. Kwahiyo utalaumiwa sana tembo.